To nu yereu yin da chi nuwan ti yeu chiki nuwa nun yereu lokaci yo chi chukummeri, chukumdi chiyam fwon, fwonm na wo nyori chi mwa kirakori chiki mwembo chi chorken chi chorken mwen nobo fwiri, yil chiyan chorom nachi niri, chi ya bokidi, chiyon bo ki dike wuro yilan na nuwange, chi bou ki nuwanko chi chorkendi chi chammdi, chiya bou ki dike wuro yilan na tukabeche chi chwuti ki mam ki nyi banjong bo chi yoken don bo chi yoken chi cheyom kange nuwn kori bou chi chor chin kabari chochuwo ki yilang de, yilan chari mwore che, to mi cho dike mi yomom chi man nuwa chin kabatiye, ki nyi bangong nuwe yere ki nyi bongjong.